ستاسو د خوښې وړ غذايي ترکيب کې څومره اجزا شتون لري؟ زه ځیني وخت ساده خواړه جوړوم چې ترکیب یې هم ساده وي. خو کله چې زموږ محلي خواړه جوړوم نو په ترکیب کې یې ډېر اجزا راځي. مثلا چې کله قابلي پلو پخوم نو ډېرو اجزاوو ته اړتیا وي. لکه؛ غوښه، غوړي، پیاز، وریجې، ګاذرې، ممیز، پسته، بادام او همدا ډول ډېرې مصالې!